البيوت في السودان غالية يعني بتكلف كتير خصوصا لو بيت مبني جاهز يعني ممكن يكلف لحدي تمنيه ألف عشره ألف دولار